A thik'uan xranch'i thinthathe nua arro nguji sena cha'bese nua tjuba nua tjuba na ya na thinda thixi xuthi gathjo' chan ngujina nena nua katse nua katse na ya na thinda thixi xuthi <noise> nguji ye nguji ng'e na cha tunde'e na o cha nena thi nua arro katse a na nchia nt'a na ya na cha nena thi nua arru' tjugua roni a ya na thi nthathexi xuthi gathjo'.